﻿foƙna to shig ɗigan mina fuɗu ruyaninai kan ƙoƙo foknari wu num fukro kamar pera ni kar washoofoƙna wanim kar sholani kan shuɓom wa kadani ti shiki kan əriro mo shin giɗero kan shuɓi ti kuɓiro ma merigo shiki ta abba ni ti ku shira shuro kamar kaɗani kadiji kar miru ti ku shira chig̱au kaɗero ma yig̱ maja to wu kaɗani kama mera kan aɓɓi kan miru kan ƙadi umo wa shiyiji shing̱a ma aɓɓon foƙna shi foƙna man ƙaɗɗani kan mera kan abbi